<hesitation> Anisan'ny manampy kangoroa <hesitation> miaigny a <hesitation> Aostralia zao e, <hesitation> satria boaka fa haintsika ankagny e <hesitation> maro <hesitation> bibidia de <hesitation> kangoroa le izy magnana tongotro lava be igny e, de <hesitation> igny ahafahagny mihazakazaka, ahafahagny milefa kaofa misy fahavalon'anjy avy agny.